Ñuu ntavi chi, kajasa nteya'a, te ya'a este tinana soo ji aju chi aju te kaa jasa ya este tinana kua, te suni ja'a aju, ja'a oregano kivi oregano te yua ka jaasa ka jaasa kuu, tichii, ka este staa sua kaa steeña nu jiyo tee medio, medio jakuni cho'o, tu cho'o xee staaun savaa ku ta'anu staaun te yua re chinteña nu nteya'a yuka, yuate, yuate na in yua yua nan kaja ste in tichii tee inka yua ka'a ji machucada ka'aso yua, suni kuu jaasa este nteya'a ya'a kui e suni leuu ya'a yichi te suni kuu inka ya'a kuiñi, kuini ka'a arbolito jito yua kaasa e suni kani huasa ya'a ya'a región ya'a nani ya'a mononko suni kajaasa yuka in salsa kajaa nteya'a nteya'a kuu yua yuga te yua keta'a suni kajaasa machucada taka yua, yua kuu uni nu ya'a kajaasa.